أحب الموسيقى الهادية، ما أحب الإزعاج، ولا أحب الدوشة، أحب الموسيقى تكون صوتها مرة واطي ومرة هادية، وأحب السكون والهدوء ما أحب أي شيء مزعج وفيه دقدقة ودبدبة.